Wɨ kaamɨ ka karɨ tieyǝ eci ke eci alɔ ŋwɨ e lée ci tieye lǝ gbɨŋrǝ le enyipǝ nǝ gbɨŋrǝ we wǝǝ lǝ vɨ nɛŋ pɨ ri rɨ enyipǝ lǝ ǝpǝ fǝŋ pɨ ri rɨ ayɩlayɩtǝpǝ pɨ ri rɨ aniatniatǝpǝ pɨ ri rɨ ǝpǝ pɨ lɨŋ caa pɨ tii wɨnuŋkukpǝ pɨ ri rɨ afanacɩyeetǝpǝ pɨ ri pɨ ri rɨ acɔɔpǝ pɨ ri rɨ enyipǝ pɨ lǝ́ǝ mǝǝnɨ pɨŋ wʊʊlʊ wɨ kaamɨ ke cii yǝ ǝyǝ tieye lǝ gbɨŋrǝ lǝ kǝ́ lǝ vɨ ke cie ci tie tieyǝ we a lah lɔ ŋwɨŋwɨ na vɔɖǝ kǝ́ lǝ vɨ wǝ lóo suu worokoe lo vurǝ kǝ́ wǝ́ náa sʊma kǝ́ wǝ́ ŋlǝ̈ŋlǝ̈ paa a láa sʊma mɨŋ a la lɔ ŋwɨ wǝǝ wɨ lɨ ŋ ka yaa mɨŋkǝ́ ǝ lǝ lǝ́ǝ pɨ? Vǝ́ nɨŋ mɨŋ a laa karɨ nyiye eci wǝ́ ǝ lǝ kǝ fɨ a la lɔ ko e le pe fii mɨŋ wɨ la cɛkɛlɛ mɨ kǝ́ ǝ lǝ lǝ́ǝ pǝ́ wǝǝ ǝ lée oturu wɨkpaŋkpǝ wɨ lǝh pǝ amaa diesɨŋrǝ lǝh pǝ wǝǝ, kaa ke mɨŋ o lo ko a ka caa a lah caa pɨrǝŋɖɛ wǝǝ wɨkaamɨ ke ci pɨrǝye lǝ gbɨŋrǝ le enyipǝ pɨ lǝ pɨ fɨ nɛ? Pɨ láa taa nyii lǝ kǝǝ mɨŋ a la caa pɨ wǝǝ pɨ lɨŋ pǝ fɨ lǝ pɨ wʊʊ pɨ lɨŋ wʊʊlʊ lë epipǝ pɨ lɨŋ woolu lë epipǝ pɨ láa taa lǝ̈ kǝǝwǝ pɨ láa lɔ lǝ̈ atuu mɨŋ kǝ́ wɨ kaamɨ wǝ wɨ kaamɨ ke ci pɨrǝnye o loh ko a ka caa lǝ gbɨŋrǝ le enyipǝ lǝ kǝ pɨ lǝ pɨ fɨ wǝ Mɨŋ ayɩlayɩtǝpǝ wǝ́ pɨ ri anianiatǝpǝ wǝ́ pɨ ri afanacɩyeetǝpǝ wǝ́ pɨ ri pɨ lɨŋ yɩrɩ tie lo yurǝ vǝ́ nɨŋ pɨ la lɔ tieyǝ ko oturu lǝ fɨ vaŋrǝ otuye kɩɩkɩ yɨ kaamɨ kɨ ǝ ǝ pɨ yɨ onuŋ ke eci yɨ kɨ eci omɨ ko a ka caa vǝ́nɨŋ e le ci pɨrǝŋye lǝ gbɨŋrǝ le nyipǝ tieye lǝ gbɨŋrǝ le enyipǝ lǝ wǝ. wɨ kpii pɨ rɨ gbɨŋrǝ wǝ́ wɨ la yaa mɨŋkǝ́ ǝ lǝ lǝ́ǝ pɨ wǝǝ e leh ci o ko a ka mwɛŋ kɔrɩye wǝǝ wǝ́ kɔrɩye ŋwɨŋwɨ wǝǝ lǝǝ fɨ nɛ lǝ́ǝ fɨ kpɛɛmʊrʊ lóo pu nyii láa pɛɛlɩ na wɛ, lée yee acʊmaa lóo toolu nyarɨwǝ lée ci pɨrǝyǝ le ere? lée ci acɛ otuye kɩɩkɩ yɨ kaamɨ kɨ eci lǝ́ǝ lǝ ŋ kʊŋ lǝ̈ mɨŋkǝ́ ǝ lǝ lǝ́ǝ pɨ wǝ wǝ́ mɨŋ ǝ lǝǝ pɨ yɨ onuŋ wǝ́ a la pa lɔ wǝǝ ǝ lǝ ǝ lǝ́ǝ pǝ fɨ vaŋrǝ aɖɛ wɨ lɨŋ pa yaa mɨŋ kǝ́ ǝ lǝ lǝ́ǝ pɨ kɨto wɨ kaamɨ ka karɨ tieyǝ eci ǝ pɨ onuŋ kɨ eci ǝ kǝ fɨ ŋwɨ a lɔ wɨ kaamɨ kɨ ǝ pɨ onuŋ ke ci a ka caa pɨrǝŋɖɛ o loh ko a ka caa wǝ eci kǝ́ na vɔɖǝ lǝ ke ci o ko a ka caa ŋwɨ kɨto wɨ lǝ kpuŋkpuruŋ paa kɨ ǝ pɨ onuŋ ke ci nyiye a lah lɔ lǝ kǝ́ ŋ lǝ ŋ fɨ ke ci ǝ fɨ a lɔ e ci nyiye a lah caa lǝ kǝ́ ŋ lǝ ŋ fɨ ke ci o mɨ ko a ka caa oo.